हमे जे कच्ची मछी भी रखले फिरिजो पुंडी तो से छह सात महीने तक खराब ना होन। और जे सिटिये मछी होन सो पाँच दस मुंज जान्दी खराब हुई। फिरिजो पुंडी तब रौंदा कच्ची मछी जादा टाइम लग कहे से कि फिरिज ठंडा होन।